प्याज और लहसुन ए ज्यादा दिनन तक चलाएवे काज, उनाने एक कट्टा में एक सुखी जगह पे भर केइन रख देइन। जहां जो है पानी बणी न जावे जतते हो है बु नमी न पकड़ेंगे, नमी न पकड़ेंगे तो बैक्टीरिया ना लगेगो, बैक्टीरिया ना लगेगो तो जो है बु खराब न हुणगे। जे है ज्यादा ज्यादा दिनन चलाएवे काज सलूशन।